Shobak awalinkelka, ketifarika sokida tifa iskeda sokinami, ya koserlogo kosero tifa sokija kitefaringa jo amana tifrdakera neshifa samerosa kofokani isked tomo nadifnga minje namlialon dakangon namligon tifa nadifnamin namlindakan <hesitation> wala namos tomo wala koti tomon ashringa nadifnga nog manjosi.